Anarô ty kony manan̈a toe-tsain̈y areky. <hesitation> Mira in̈y areky miaraka aminy raha jiàby atô e pare ary tohiza fo fa lasa lavitry edy anarô koa mbala mitohitohy karà in̈y fo zen̈y fiaràha narô man̈ano raha. Ilain̈y zen̈y ziô <hesitation> taratra zen̈y izo hoany zandry narô baka afara àby io zen̈y.